Nogin doro logo jebel_mule daru tar mulega adon mule igin uu asara intan nogin molo agjiruga ifkog shaghilokan ifkog amanili ifko dowirokani in ifko soteka koni <noise> inn wid in ifkon sot wida hido aman tay tayga aikeno tar mule nogin maton mulel ton adon mulelto wida kikan asaraa intan bagni kess maid amina kut yan ailintol ai in aman tay tayga aiga iygadain keseng algikeno maid amina kut maid amina kut im takir agi maid amina kut ingir ingantani elin gefat ai jilil asaraa intan ai tar mulen tay tayga aman yay tayga ukana minga ikesinga.